Aahh kundi chapati ye lakini shapati inende mswa uwe isukuma na mafuta ngiwo ni ngarama nia harukwete ngi, ngira kuningile lakini mmh mdawe kora nainie sukuma naaikanga famrikoni cho shida yakwa